Wonn green tokit ghadbee ishinen wonn ishin wamtun green house yethin dhub minen khun maaenan minen khun mukhh aina wolbaaa maua aina wolbaaa Kaa woth jebisaaa khaa dhuatan woth gureni ilaleni maua sunn ghughurdhisen bisan ithi bubuftha ammothu Mal maua khun laafa khoo yaani maua khun inamaan dhidhane dhufee unnum bithetha ufin hindawotheni dhub green house inin manif khaaeni yenan inn womm mazigiraaa than khaljelchaa ishia thanan kethee